vao oa osia toupavoira oearova tapo ra ragai vearopie paiveira vosia ragui vatepa ive eakeravi. Oaia rorupaveira rara oisio purapave auro urio, urio, uriou siposipo vaoia osia umopavera ragaiva tepasio, oviou, oviou, ragaivearopie pariveira vosia uropauveira ragai vatepasa. Vearoa vao siposipoa, uvare siposipoa oa puraparaveira, uva oaravu eveipaoro iso uvupara vipa ruipapave, oearovu vosia voea vatepari eakeravi, oara ia uvuipara ora vearoa gurugunoa osia vearonitu purapari, vosia iravu kekea na iravuita ikaurevere ragaire, oi avovo urou vaoia, ragai vaterevoi va romaia oisi ie avovo, veavoavi eva puraparivera, vaoia siposipoa oaia touriveira, ova eveipauvera areo oaia rorupavoi vi'ia, oaia rorupavoi reiviranitu uvare raigaivateparivopao oisiora touparivera earoa eva. Osia uvuipa toupari vaousia rorupave ra reivira osia i kauparivera ragaire agai vate pasia eakeravi varo ukutu uavi, oura vatepaviveira ragaipa ova voria ravi, eva veavoanitu oa pura pari veira ragai re auoro, vosi a iravu ikaureve raragai eveireve oisi auoro urou uava urora upa vi vetesia va eva veavoa vutu oaiava vitavipa voi vaia gorupauvere ova oa purapariveira vosiaita ragaire ikau pariveira ragai vetepasia, uva evaia ronipaveira via veavovira vutu. Vaoia oa vateparivopa ragaipa uva veirara nitu vi tuepaivera evo koroia vipa kovo oa puravasipariveira ouro vearoanitu eva oaia rorupaveira vi'ia uvare oirara vatepariveira aroo ora oeanovu oea ragai vatepaivera. Oea ikaupaiveira ragaire osia ragai vatei paiveira ra ronipa vovutuva totoa vaio raga, eva oaiava vi vearovira nitu roea evaia oa purapari veira vove vi, vearovaisipurapa.